لو كان بإمكاني التخلص من مشكلة عالمية واحدة كانت بتكون الجوع والفقر لأن هذه المشكلة تؤثر بشكل كبير على حياة ملايين الناس حول العالم. الجوع و الفقر مو بس السبب في المعاناة اليومية لكن بعد يعوق الفرص للتعليم والتطور وتحقيق حياة كريمة لو تمكنا من حل هذه المشكلة راح نقدر نحقق تقدم كبير في باقي المجالات مثل الصحة والتعليم والأقتصاد.